Shuburtira jime idheale kish ish të buja musiçistin, të i bija te strumentet, të shrkuaja kënga edhe të shurbeja me tjerë musiçistra çë <hesitation> ftetë të fort, bravi me shumë idee e me shumë talent.